Agar men ovqatni kuydirgan boʻlsam, tavonni tozalashda men koʻpirtirgich, limon kislotasi va bir choy qoshiq ichimlik sodasidan foydalangan holda tozalagan bo'lardim, chunki bu juda effektiv hisoblanadi.